كان في دكتورة شاطرة وعالمة بتاعت فيزياء في جامعة الخرطوم. بتهتم بالفلك وبالنجوم وكانت مقتنعة إنو الكون ده ما ممكن يكون فاضي. لازم يكون في حياة تانية. لكن كان دايما بتسأل نفسها كيف نلقى طريقة نتواصل معاهم، ولأنها كانت مختلفة مابتشبه باقي الدكاترة ولا باقي العلما، كانت مقتنعة إنو الطرق التقليدية زي إنو ترسل رسالة بتاعت راديو ولا إشارة بتاعت راديو ما حتنفع، لأن المسافة بعيدة والإشارة كده كده حتضعف قبل ما تصل. قامت اشتغلت على نظرية جديدة كده سمتها التشابك فكرة كانت إنها لو قدرت - تربط أجسام في الواطة بأجسام بتشبهها في الفضاء ممكن الناس تقدر تتبادل المعلومات حتى لو لي لحظة معاهم والموضوع ما حيحتاج لوكت طويل عشان - عشان المعلومات دي تمشي و تجي، وقعدت تجرب تجرب لحد ما في يوم هي قعدة قدام الشاشة ظهرت حاجة غريبة، قامت لاحظت انو في اشارة مكررة قعدت تجيها بعد ذاك قامت فهمت انو الاشارة دي معناتو انو هي رسلت للناس دي سلام وقاموا ردوا ليها قالوا ليها اهلا ولما كلمت الناس الدنيا قامت وما قعدت.